Misy karazany folo ny lokom-bolo misy ao ny lokom-bolo zay natoraly izay mizara folo misy kosa nefa ny lokom-bolo artifisialy zay vitsivitsy noho izy ampiasana zavatra maro.